Alura l'ültima coza che l'ai mangià al era ën piat cun dë pulast, pöi a i era co ën po dë pasta campà li ëndrinta da ier seira che l'uma avansà ën po dë roba e pöi l'ai acumpagnalu cun düi toch dë pan përché a galegiavu për li e alura l'ai piaie për pa möiri d'fam l'ai mangé anche lon parei l'ai fait dizné